لو سافرت خمسين سنة لورا استغل الفرصة اني اتعلم من احداث الفترة دي وكمان ممكن استثمر في حاجة قديمة حتكون حاجة ناجحة في المستقبل. يعني لو معايا حاجة قديمة وانا عارفة وان هي هتكون حاجة كبيرة في المستقبل بما اني انا جاية من المستقبل هحاول اني استثمر فيها و زي الناس ما بيحبوا دلووقتي الحاجات الكلاسيك القديمة.